நீருக்கடியில் சுழலும் மின்விசிறியைப் போன்ற ஒரு. ப்ரொப்பல்லரைப் பயன்படுத்தி ஒரு கப்பல். தண்ணீருக்குள் செல்கிறது அது தண்ணீரை. பின்னோக்கித் தள்ளுகிறது இதனால் கப்பல் முன்னோக்கி. நகர்கிறது இந்த ப்ரொப்பல்லர் கப்பலில் உள்ள எஞ்சின். மூலம் இயக்கப்படுகிறது முக்கியமாக கப்பலை. முன்னோக்கி செலுத்துவதற்கு அதன் பின்னால். உள்ள தண்ணீரை தள்ளுகிறது.